Monamon̈ainy zen̈y, an̈aty jerinakà vônaloan̈y karàha ohatra oe mahita raha, mihin̈an-draha de karàha sabolain̈y àby zen̈y an̈ao, sabolain̈y. Avy eo an̈ao karàha te andoha àby mahazo raha io, karàha zen̈y an̈aty jerinakà vônaloan̈y kô fa mihin̈ana raha tsy tian-ten̈a in̈y an-ten̈a karàha te andoha àby.